annin akkam icecream midafeeda worrit, wonduraa woanan itoo, annen bitteda, tankii bitadaa, sukarii bitedaa, rangii bittedawontaan bissan areraa suun chapat busse, woal kass daraa, duub rangii itbusee deke frizer kaas dabaa.maal issan kabaanan chichiree sokari kass kae takatak'aan shimbo kass dabee akaan inamaraa bittaa.